في ألمانيا بتلقي أكتر الأكلات المنتشرة هي لحمة البقر أو الخنزير أو الجداد لكن برضو ظهرت عندهم أكلات تركية زي الشاورما والبيتزا والمكرونة من إيطاليا وهم مشهورين بي شراب البيرة الألمان أكتر شعب بيشرب بيرة في العالم